मि त दिन मा बारह से पंद्रह बार फोन दिखुद फोन दिखणा आदत भी ज्यादा चा। सभी काम फोन मा ही हूदूं। फोन मा ज्यादा से ज्यादा टैम बितैई जांदू। फोन मा वन ज्यादा मी ज्ञान चीज दिखूद। ज्यादा सोसल मिडिया दिखुद।